Pos esta es bien faci. Sedría cosa assina: Chacho, ave, mira estu que m'ás acercau no es la de verdolaga. M'ás cayíu la sopa de pesca. Echa-li tú una visual, amus que con esti golol está polo craru qu'es la sopa de pesca. Á si me lo pueis mual! Craru, es que amás no só de pesca i no píu yo una sopa de pesca ni hartu vinu. Assinque la pergunta está bien hecha, la verdá.